Nkyɔrɔk ɔng fi imi fok nta icɛɛt naton na, ni di nesek kafa kakan i yet, in fok nta icɛɛt naton ke banet moon ice, kɛ ki kuwɔp moon ice ayi. Ke anet ba moon ice, kaakyɛ tseng kpaf, anɔng sak kayit iyɛ men, anɔng sak da fok nta. Wɛk ke banet moon ice wo, kaakyɛ da tseng gyat awo, kaakyɛ da ya kashon awo. Ni zen ikak avit imoon ice sak ba sɛ ifá, a sak ba sɛ itsom ni wɔp, a sak kaakyɛ i kyem ite itek awo, ki i tsin cɛɛt ide ma da fok nta kusot e awo. Wɛt ke banet sonong kyang, ba moon ice, ba ra kaakyɛ ni kuto kuzining na kanu kuzining, anɔng e sak kaakyɛ ya kashon, fi imi ki in sonong, in sɛ banet bafa, bataat, ikyɛng ɔng fin in cɛɛt ɔng. In cɛɛt naton i se yɛɛt imoon ice ni se ngma kusum. Kɛ ke a yet kari ayi, ke kari sonong kuto zizɛɛt zizɛɛt, ayong ra ifuu, na yong ra ifuu, anɔng e yɔng sak ba kyem ba sɛ iya kashon awo. Anɔng e sak bafup ace bá, nɛk akak da shim akak na nat akak awo, wat ki sonong yin kyang anɔng e nɔɔk kafa kakan, ikyɛng fi imi fok nta cɛɛt e ki inyim na banet bafaa, bataat. In cɛɛt ni ba naton akyɛ ne yet iya kashon in ɛ? Iya kashon yet imoon ice, isonong kukyang ni in ra kaakyɛ kuto kuzining. Ki icɛɛt yin anɔng, anɔng e ne fɛ a sak yin nta, da fok yin iyɛ kan zɛɛt, da kucɛɛt na kanu awo, azɔng ayit iyɛ ngɔn, won anɔng e na se ayɛt iyɛ akaangan. Imoon ice ne aƴɛt iyɛ, ba i ne ni kpa anu kɛ ni ilem kyɛk awo. Ki i shim isonong yin kyang, kaangan na shim afidan ke da di shim ice wu, da i shim ice ni se awo. Ki sonong yin kyang, da moon ni kanu da cɛɛt yin, ngma ikyɛng fi i ra yin i te tek, in ba aduk anet awo kaangan fok nta me. Ki sonong yin kyang na banet i ra yin ikyɛng ni wɔp, kɛ nari ayi idɔng fi i bɛ ni iya kashon, da di banet da tere kari me yɔng. Kari-ba kari se kari bare, kari ma kari bare kɛ kuwɔp bare ayi. Banet da cɛɛt ba fɛ di nkyɔrɔng fin nɔs zizɛɛt zizɛɛt nari bare kɛ ni wɔp bare, nkyɔrɔng iya kashon di se, wat ki sonong yin da kuto yin se kuzining awo, iyin ice yin kaangan fɛ a ki di yin da fɛ banet ba bi imoon ice awo. Akone fɛ kaakyɛ fi imi sɛ ice, in sonong ni cɛɛt naton imoon ice, nɛk ngma ngma kusonong kukyang se ba moon ice, ba tung i shim iyɛ.